Vary amin'ny anana no nohaniko farany ah, fomba nandrahoana an'azy ah tetehina ny anana de tetehina ny voatabia sy tongolo, de atao sôsy ny voatabia sy tongolo atao anaty vilany ah de asiana menaka dia arotsaka ny anana de rahefa masamasaka de tapohana rano eo eo amin'ny tapa-bilany eo de arotsaka ny vary de andrasana masaka de zay.